ما فى موقف رومانسى بعينه يحضرنى الآن لكن أعتقد أن جد فى مواقف كثيرة فى العموم أعتبرها رومانسية جدأً ، يوم تحصل زوج يدعم زوجته بمرضها ، زوجة توقف بجنب زوجها بنجاحه ، <hesitation> أثنين يدعمون بعض ، أخوان فى العموم يدعمون بعض بالحياة ، الرومانسية موجودة بكل المواقف.